نختار نقعد في سن الثلاثين <hesitation> طيلة حياتي، لأنها لعمر وين حسيت روحي بلي كت ناضجة. تعلّمت قاع الدروس لي كت محتاجة نتعلمهم في حياتي يعني ما كنتش كيما كت في العشرينات، عاد خصني نضج فكري. كـ عارفة أنا شكون. أنا شخصيتي كيفاش. <hesitation> واش الحاجة لي نبغيها، واش الحاجة لي ما نبغيهاش. او و مازالني صغيرة، بصحتي <hesitation> قادرة <hesitation> نـ نعيش و نحقق أحلامي.